Estrumentus de cuerdas… pos conoçu la quitarra, el violin, el violonchelu, l'arpa, la ú, la bandurria, la mandolina, l'ukelele i tamién contrabaxu... o viola. Ain más? O tú essu no me pueis ayual? Porque cudiau conas preguntas, estu ya es sabel más que la ciclopedia o la güiquipedia, que tamién la tenemus en estremeñu. Güenu, qu'essus sonin los estrumentus de cuerdas que vas a sentil paquí.